<hesitation> koyarate ana wodi, wala mafe liddi keci hen. Dun ni micittitoni <laughs> banngal lanndungol kaa. Kaa warmaa na tawee goɗɗi ne waawi heɓeede caggal jooni. Ɗi hakkille am waddaani jooni ka sabi <laughs> jooni jooni ka, ɗi neɗɗo mijjitinto.